Jadi engka manuq-manuq <hesitation> ya massap- massappa anre ko wenni wi pertama yetu engka yaseng kalong atau kelelawar <hesitation> kalongnge wenni pa nalolang atau wenni pa najokka sappa bua-bua ko aleq-kaleq e na salainna erodo engka yaseng kakoci na yetu <noise> <hesitation> kakoci e wenni topi na- nasalai saranna jokka sappa bua-bua bua-bua ri adareq na tawwe de atau ri aleq loppo de jadi yenaro dua de <hesitation> na engka to yaseng <hesitation> bawi na yetu bawi de wenni topi na- <hesitation> aga yetu anu de agasenna kakoci e sibawa <hesitation> pekalongnge wenni maneng pa najokka na yenaro onnaq ako manuq-manuq.